Fa ty da tsy haiko aloha hoe manao akory gny fifandraisan'ny gny samby fia. Fa izy io agnaty rano agny tsy raha de miaraky miaina amy tegna olom-belo ambony tany etiky ka tsy de haiko hoe manao akory gny gny fifandraisan-dreo. Mety hoe izy mihetsiketsiky igny vasa aminigny mifandray nofa mandeha egny agnaty rano egny, mifankahita ereo da mety misy fihetsiketseha ataony da mety amy zay fotoana zay izy mifandray amy gny hafa. Fa raha tena marina aloha tsy de haiko manao akory hoe manao akory e fomba fifandraisa gny fia.